Mahandro ao an-trano no tiako kokoa noho ny mihinana any amin'ny trano fisakafoanana satria rehefa ao an-trano iny aho afaka mifidy izay fangaro tiako hohanina, de amin'iny koa izaho mihitsy no mikarakara ilay sakafo hohaniko.